Pues juech dun manañ ko'o uk dun nyëmëkaxyë jue nak dun nëawandakyë a'ax o ko'o 'ax dun nëwi'inxondakyë o ko'o bi'i tyut's unk tëkëy yaj yuxpë jadun jedun nak myëdyak a'ax uk a'axë.